Pa, annang pulo lima annang pulong annang, annang pulong tuju, annang pulong karua, annang pulong annang pulong salapang tuju pulo tuju pulong se're, tuju pulong rua, tuju pulong tallu, tuju pulong appa, tuju pulong lima tuju pulong annang, tuju pulo-tuju puluh <hesitation> tuju pulong tuju tuju pulong karua, tuju-tuju pulo salapang, karua pulo, karua pulong se're, karua pulong rua, karua pulo tallu, karua pulong appa, karua pulo lima, karua pulong annang, karua pulong tuju, karua pulong karua, karua pulong salapang salapang pulo, salapang pulong se're, salapang pulong rua salapang pulong tallu, salapang pulong appa, salapang pulong lima, salapang pulong annang, salapang pulong tuju, salapang pulong karua, sala' salapang pulong salapang, sibilangngang